Iyu ɗa tlanən gara nən na dlamu naa salla tənu, to daama naa jəb naa gangamin wana ga kenan mi naa dlamau. Daga na dlamu naa dlamu naa salla tənu daama naa maka gəro na kid du nən to naa ta kəma na wana, dəgo no naa ya naa kaashi ri waarra nda nibasu, ri faayin aa rrə'i da dabi du. Naa mi dabi ga, na yi kam, əm ma lokaci ruwai, əm ma lokaci karam, əm tam gu, naa yi naa dlamai, parr na zəga du nən sek lokaci patau sosai naa ni nən, to na me naa afa naa me azəm, nan di wənduwa. Na den ga wənduwan, naa ya wain, naa nu kurpi naa zayi go naa yi duwa naa de am naa mai lokacum ngum ja dlamau bi jo naa fəna adiiyu ko garwa zada lokacu nda payi mərak ii kunu nda ni diiwa tənu, to su ja payi am gu ii kunu ja mai jandi ii wəndume jaa ni ja piwu jo naa daragi ja, ja naa vakənak mi waarra, gaaɗa faayin ja vaike da rawanke. Jaa ye vakənak gama bai, ja dli biya, ja wəjirr ja naa atu hara vəgi afa. Magariba dan gaara bi tənu, jo dlam naa pama salla wan nəm, to ja ma gəmo? Lokacu ja pana naa mbasu i bagaji. Daga ra to naa abən sai karratu, kwa dlam karratu nən, kwa tlayi da ɗa karratu misali karrfe kuɗkufda naa rabi, kwotla naa kun nən sannan kwa jəbi hidima be daama Yuwan təfen gara tənu, jandin waanau aa dlama bai. Gususk kaasuy gu, ja dlami naa salla magariba, ja dlamu naa salla ii sham kulaya, jaa ya ja mbashi naa mantuci, kwa sannanaa kun, kwa samana kun, kwa samanaa kun se lokaci <noise> sukwəkwyaa kun de tiye ɗuwatlən gəri nən, ka rami "waane, wo təfa naawa, daaman nda dlamu wənduwa tən gaaɗa riwu wa ji mafiyaa wo", to wada naama, wada naawa at se anzharu pəɓək. Su ka tla naa ci nən, kayi kai- kai ki ri waarra gangaamin faayin ci aa kunu, ka ɓiidli, ka ɓiidli, kai ka naa akshi da mbasu kəlappiya, kəlappiya nən shi kenan, kayi ko saspi raki ci, ka sənaaci aaza ci. Ka gərradu nən, ka ɗaɗkai, kai ki be waarra aa kunu wam. Ko kaci naa ci. Naa kaasən pa vəju rro hara nda dlama gara ləklək wam bai, seɗa gu tlani ɗa ci kwaya sannan kaa tle man ka dlami salla ci kə pədək pi nən ai yuwan ja kə gusku kaasau gu, tən waaci ngum ja dlam yuwan kə kirrki bai balle gusku kaasau zada yuwan tuwan ja dlamau? Da aa tlanən gara ka vərayi naa ci ka iki naa miya vəda zəgər vaɗ. Wate zada yuwan tawan ja dlamau? Alhamdulillah.